ممكن ساعة منهم هقعد اقرأ فيها كتاب مثلا بحبه ممكن كتاب الحرافيش عشان لسه بادئه فيه وساعة تانية هنزل اتمشى مثلا وأقعد في الشارع وأقعد على النيل في هدوء وأسمع اغاني وساعة تانية مثلا ممكن أقابل صحابي ونتجمع كلنا ونقعد ندردش ونهزر مثلا ونتكلم عن حياتنا بشكل عام يعني.